هغه خواړه چې زما ډير خوښیګي مګرم یو څه قیمت دي عبارت دی د ا کبابونو او پلونو څخه او همدارنګه بعضې افغاني خواړه لکه ا ا داشي کباب او داسې نور څې قیمتونه یې لوړ دي یا بیې یې لوړې دي خو زما ډير خوښ دي.